A munumang de de rapuse de rapukari lju'u pus es rapu es rinyijil cuando mes pus lijiañ rinyijil mi'ia pu xixi pus es rinyijil y par mananjaung kiajay pu mba'aik bareik y saria mba'aik mas saria ximba'aut y ngubajal rajuik njaung pa manak'eje manak'eje rapu kich'ijiñ y saria xixi pus leme njaung y saria par kjay de peuk bakja de kari de kua malasaut pus lem jay cuando pikie pus lem ya lichi'ik mi'ia saria lateng lju'u de ndung ndung paiñ kiajay ndung lju'u kua se bandach pus ya kua laniat latu'u kjay se mes pus ya kua latu'u y saria lju'u pus kiajay kua lasaut y se tijian se tijian y se kiajay mapba pur mapba y ndiu pus kiajay ya sunje pus saria kiajay ya nipem limy y se limy pus kiajay pus limy es ya jay laniat lamey saria ba'ey pus laniat lalju'u kutsiñma se mat pus ya lju'u ba'ey y saria lapay pus kujuy ya limy pus y se mut pus kujuy nipep limy pus sunje. Kujuy ya peuk kua manakeje pur kua lumey nataung pus rapu ma'ai kinyiaung pur rapu kua lumey nataung pero jay ma'ai kinyiaung pero jay kiajay se limy pus njay mes y pikie pus majau kiajay ya jay jay rinyijil limy jay kutseiñma se mbu ngul'ajau pus ya kupu ya nipem mapba per se mapba pus ya nipem kiajay limy ngul'ajau par manamat jay pa manalju saria lo que l'ju saria stakat rapu jay kua banaung ba'ey y saria lapay saria mujuy rapu ya lju'u pus pa manal'ey mananjaung. <noise>